<noise> Uhm laha aminakahy aloha, reto aby gny karaza biby milaly haiko: voà, bibilava, tsatsaky, bangalia, sangorokita, holitsy, soko. Zay.